ازاي اجهز طبق سلطة فواكه طبعا بجيب الفاكهه اللي انا بحبهاط جدا يعني مثلا زي الفراولة وزي العنب وزي الموز وزي الرمان بحب الرمان جدا والتفاح برضو وبعد كدا اعمل كومبوت من فاكهه انا بحبها اكتر يعني مثلا كومبوت من مثلافاكهه التفاح اللي هو بجيب التفاح انقعه في مبه واحطه علي النار وبسكر وكدا تطلعلي كدا طبق كدا او مشروبغني بنكهة التفاحبحطه علي الفواكه اللي انا عملتهاوممكن بقي ازينها مثلا بجوز هند او مكسرات